Güenu, pos hueraparti los pecis pos ain muchus animalis que vivin embaxu l'augua comu sonin pos la ballena i el galfín. Alogu tamién ain las tortugas marinas, que paquí les izimus galápagus. Tamién las culebrinas, las salamanquesas. Güenu, craru, i assín hiziendu memoria. pos el pulpu, la melusa, los cangrejus, las estrellas de mari, los cavallinus essus, los pingüinus que tamién s'entran... La verdá es qu'ain unus pocus paí!